Afei yɛreba dwumadie a afidie a bɛde noa mmoo no di. Afidie a bɛde noa mmoo no yɛ afidie bi a buroni ayɛ a, yɛtim de noa mmoo ntɛmntɛm pa ara. Ɔboa yɛ ma yɛtim noa mmoo ntɛmntɛm berɛ a yɛde aka kanea ho anaa yɛapɛ baabi a kanea wɔ sɛdeɛ ɔbɛyɛ a yɛbɛtim de adi dwuma. Nso adeɛ baako wom a ɔma no yɛ afidie papa koraa ne sɛ, nyɛ mmoo nko ara ne yɛde noa. Yɛ yɛde ba ha yi a, bibibiaa yɛpɛ sɛ yɛyɛ biaa no yɛde yɛ. Ɔduru baabi mpo a, banku nyinaa yɛtim ka ne wɔ saa afidie no mu nti saa afidie no ɔwom sɛ mmoo din ne da so deɛ, nso nyɛ mmoo nko ara ne yɛde yɛ. Yɛde yɛ nnoɔma bebree. Da bi wɔ hɔ wosɔre anɔpa a, wonnya nsuo mpo a wode bɛdware a, wotim de noa nsuo. Bibibiaa a wopɛ sɛ wode yɛ biaa, wotim de yɛ na mmom ɔwɔ sɛ wɔɔyɛ a woma w’ani kɔ ho ne ankɔfa haw ne amanneɛ biaa amma.